komiði sæl menning í viðskiptalífinu tekur breytingum ekkert síður en aðrir hlutar

samfélagsins í kjölfar metoo byltingarinnar hefur skapast umræða um fyrirtækjamenningu hvort viðteknar hugmyndir um konur og karla sem stjórnendur starfsmenn neytendur og kjósendur þurfi að víkja fyrir nýjum hugmyndum og óskráðum reglum hingað er komin norski höfundurinn og fyrirlesarinn stig

gefið út bókina

það er líklega

um hundrað þúsund manns eru

í Bandaríkjunum árlega vegna þrálátra sára af völdum sykursýki á Íslandi er talað um tíu á ári áður en við höldum lengra er kannski rétt að vara áhorfendur við myndum sem birtast í þessari umfjöllun íslenska fyrirtækið Kerecis hefur haslað sér völl í Bandaríkjunum og selur þar svokallað

úr þorskroði sem notað er til að græða sár sem gróa illa en vöruþróunin heldur áfram og nú stefnir fyrirtæki á að sækja um leyfi til að nýta þetta

fyrirtækið hefur sett upp söluskrifstofu í Washington í Bandaríkjunum þar sem starfa um tuttugu og fimm manns sem selja til spítala á austurströndinni en sölumenn í verktöku sinna vesturströndinni þorskurinn heldur því áfram að vera drjúg tekjulind fyrir Íslendinga nú bara með

öðru sniði hverjar eru tekjurnar

einum svona meðalstórum þorski það eru um þrjú þúsund dollarar við fáum átta einingar úr

þorski það eru talsverðar tekjur sem við fáum úr einum þorski það er dýr fiskur já það er öllu meira en maður fær

fyrir

fyrir flakið flakið sykursjúkir fá þrálát sár þau sár eru meðhöndluð í byrjun með venjulegum plástrum

stundum virkar ekki sú meðhöndlun og þá reyna menn ýmsar aðferðir taka húð af mjöðm og færa ofan á sárið

menn nota vörur sem eru unnar úr svínum

önnur tækni sem er fáanleg í dag en stundum stækka þessi sár og þau eru komin inn að beini þá er eina leiðin til að koma í veg fyrir áframhaldandi versnun

tíu á Íslandi nokkur þúsund í Svíþjóð

sjö þúsund í Kanada þannig að tæknina okkar erum við að nota til að meðhöndla sjúklinga til að koma í veg fyrir

við tökum roðið og hreinsum úr því allar frumur efnið er svo lagt ofan

eða til dæmis við brjóstuppbyggingu og þá vaxa frumur líkamans inn í efnið og breyta því smám saman í

hvaða kosti hefur þetta umfram aðrar vörur á þessum markaði það er engin

frá þorskum yfir í menn það þýðir að við þurfum að hreinsa efnið minna þannig fyrirtækið var stofnað á Ísafirði árið tvö þúsund og níu og er öll framleiðslan

þó ýmis þróunarvinna sé unnin af sérfræðingum bæði í Reykjavík og fyrir vestan flutningskostnaður er ekki hár því varan er létt og ekki stendur til að flytja framleiðsluna þaðan fyrirtækið hefur gert samning við bandaríska varnarmálaráðuneytið til að meðhöndla alvarleg brunasár sem hermenn hljóta á átakasvæðum þar sem ekki er aðstaða til hefðbundinna og veru er

segir að ógnin sem hermenn búi við sé síbreytileg

segir að ógnin sem hermenn búi við sé síbreytileg Guðmundur segir að ástæða þess að roðið henti vel sé hversu líkt roðið fjögur

tímamun á þróunarsögu manna og fisks þá er eini munurinn að það er hreistur í Omega þrjú í roði sem er ekki í vinnur að því að auka notkunarmöguleika

uppbyggingu brjósta eftir

að taka brjóstið og og sárið hefur lokast þá er beðið í nokkrar vikur svo

undir húðina og teygður vefur frá bakinu fram yfir brjóstið

er það þungt að það vill síga niður og þá er oft sett

nylonsling svokallað undir undir brjóstið til að halda því uppi en við erum að þróa aðferð þar

í veg fyrir

svo eftir hálft ár eða svo þá er þetta orðið horfið þá er þetta

umbreytt í

þá er konan sílíkonið í stað tveggja en til að þessu geti orðið þarf að sækja um nýtt leyfi og það tekur langan tíma en verkefnið er gefandi tók okkur fjögur ár að fá markaðsleyfi fyrir vörunni eyddum milljónum dollara í klínískar rannsóknir en þá er ótrúlega og peningar sem fara í

og það er alveg magnað að hafa verið með í koma svo inn á inn á sjúkrahús og fá að vera vitni að því þegar varan er notuð og lögð á sár hjá

kannski fjóra mánuði eitt ár tvö ár og fólk er þakklátt og það er líklega það skemmtilegasta við þetta verkefni okkar